Jare oime maratuyae yandeposɨ rairaiva, mbaetɨviko ikavi yandeposɨ rairai vaera maera porque ngara jaekavi, ngara jaekavi yandeposɨ rairai vaera, ngara oikavi yande mbae amovecepe yandearajɨvoi, yandevoi yambo tenonde yandearajɨ erei mbaetɨko ipöra jukurai yaiko vaera esa mata jaekavi pota oekavi yande jukuraiyae yayapoyae